Wiadze a hia biara nnyi mu no, ͻno na mepɛ osiandɛ sɛ hɛn nyinara yɛtse wiadze na obiara nnyi hͻ a odzi hia a, hɛn nyinara yɛwͻ sika ntsi yebotum yeenya asetsena obiara pɛ. Obiara nnyi hͻ a ͻbͻbͻ bra a ͻyɛ hia bra. ͻno so bͻboa ma fi a wͻtoto gu basabasa no nyinra efi hͻ ntsi wiadze a ohia nnyi mu na m'enyi gye ho.